मैं पयंबर का बुलेन आशो बोलूंगा भाई, मारा वासेशिंग से पानी जाहिरोगे। पयंबर आवग भाईया, फिर कही रहो, कोई चेक करे, कासे पानी जाहिरोगे, काई करोगे। फिर वो देख गई, वो भी चेक करे, फिर कहा रहा यार भाईया, कमालत पाईप फुटेल पर हम इसने पाईप कई लीने ने दुखान पर ठवंगा। द्दुखानवल मोलकाहँ भाईया, <hesitation> मैंको पाईप अच्छो वळो देही जेऔ। तो तुकान पर से <hesitation> पाईप्लीन में पचो घहर आउंगा, घहर ना पएंबर के देऊंगा, पेंबर पचो उको फीट करगा। उका बाद सही साथ देख चेक करलेगा।